इद कुर्सीऊ बारे सुचेनो समय, ग हुजू विभिन्न पहलुओं बारे सूचेतोक। जवा कुछ बातें दू, जो अंग दिमागोबच। आराम रंग सहारा इ कुर्सी निगु आराम रंग सहारा प्रदान लानतो, जिससे नि आनु दैनिक कार्यों पंग आसानी इस लान्च। डिज़ाइन रंग सौंदर्य कुर्सीऊ डिज़ाइन रंग सौंदर्य निग किमो रंग कार्यस्थलोंऊ सजावटऊ महत्वपूर्ण भूमिका निभयाच। सामाजिक रंग सांस्कृतिक महत्व कुर्सी निग सामाजिक रंग सांस्कृतिक जीवनऊ महत्वपूर्ण नीज, जैसे कि पेरंगा रंग तोशिमो, कोनया रंग बतयामो या कार्यस्थलऊ तोशिमो।